اولا انا بعتذرلك جدا عن اى حاجه غلط انا عملتها فى حقك اتمنى ان انت تسامحنى ومتزعلش منى ابدا لان انا مقدرش على زعلك و مقدرش ان انا اخسرك ابدا فا ياريت لو الموضوع دا زعلك ياريت متزعلش منى انا مستعد اعمل اى حاجه عشان بس اصالحك و انول رضاك تانى و مخسرش صداقتنا دى اتمنى تتقبل اعتذارى دا وشكرا ليك